Dina ne kunga nga kú nani kindó chindó <hesitation> nriko kindó tá nreku viko nrekú mercado kindó chí kandó nani kuño mudú kuño mudú, ñakó janki'a viko na kindó nreku <hesitation> nreku tuku jan nani. <hesitation> koño chón. mole chon chón ihá kó já ña ña ko iin comidá tipicó ihá nakon najan nani nría ian ayivii ihán che cheña mudo kon muño, mudo te kon chón, ña kó ja deku ihá he ñoo he santa inez, nreku tu kun ján <hesitation> riuxhí, nriuxhi techede ña'a <hesitation> ditá nreyú chede ña nyutia chedeña ñakú <hesitation> iin comida favorita jan nreku tayi vihiá ñoño ihá.